Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir að eftir á að hyggja hafi ákvörðun um neyðarlán til Kaupþings verið röng engin gögn hafa fundist sem varpa ljósi á ástæðu þess að lánið var veitt litlu mátti muna að tíu þúsund tonna flutningaskip sigldi á fjögur hundruð og fimmtíu tonna

í gærmorgun skipið sem er sérhannað til siglinga í gegnum ís sigldi á hafnarbakkann og olli tugmilljóna tjóni yfir átta hundruð þúsund Palestínumenn búa í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum margir við ömurlegar aðstæður örlög þessa fólks eru samofin átökum Palestínu og Ísraels og engin lausn virðist í sjónmáli þetta er bylting segir skipstjóri björgunarskipa á Ísafirði tíminn sé svo dýrmætur nýtt björgunarskip kom til hafnar á Ísafirði í smiðshöggið verður brátt rekið á gamaldags hljóðver á Stöðvarfirði þar sem hægt verður að taka upp

stór málmplata er notuð til að láta hljóðfæri og

gott kvöld engin gögn eru fyrirliggjandi um þau sjónarmið sem lágu að baki

Seðlabankans til Kaupþings árið tvö þúsund og átta þetta kemur fram í nýrri skýrslu seðlabankastjóri segir að eftir á að hyggja hafi það verið röng ákvörðun að veita Kaupþingi lánið seðlabankinn veitti Kaupþingi fimm hundruð milljóna evra þrautavaralán um sjötíu og fimm milljarða króna miðað þáverandi gengi sama dag og neyðarlögin voru sett árið tvö þúsund og átta lánið var stór hluti af gjaldeyrisvaraforða landsins og var veitt gegn veði í danska bankanum sem þá var í eigu Kaupþings Geir h Haarde þáverandi forsætisráðherra og Davíð Oddsson

seðlabankastjóri ræddu

í símtali sem síðar var gert opinbert þar kom meðal annars fram að Davíð taldi að lánið væri tapað áður en það var veitt formlega Kaupþing féll þremur dögum eftir lánveitinguna og árið tvö þúsund og tíu seldi Seðlabankinn hlut sinn í danska bankanum með þrjátíu og fimm milljarða tapi skýrslan sem kynnt var í dag er rúmar fimmtíu blaðsíður að og þar er meðal annars rakinn aðdragandi fram kemur að engin gögn

um þau sjónarmið sem lágu að baki lánveitingunni hvorki hjá Seðlabanka né öðrum stjórnvöldum hins vegar hafi það verið bankastjórn að höfðu samráði við Geir h Haarde sem tók ákvörðun um að veita lánið engin skilyrði voru sett af hálfu Seðlabankans fyrir ráðstöfun lánsins

enn óljóst hvernig því var varið í skýrslunni eru kynntar upplýsingar úr reikningum Kaupþings hjá Deutsche Bank dagana eftir að lánið var veitt þar sést að Kaupþing notaði mörg hundruð milljónir evra til að koma í veg fyrir fall bankans hins vegar sé ekki hægt að draga einhlítar ályktanir um ráðstöfun lánsins út frá þessum upplýsingum eins og segir í skýrslunni við drögum það saman í

er ekki sérkennilegt að

eftir á að hyggja segir þú

hefði átt að veita lánið en er ekki auðvelt forsætisráðherra segir margt rangt í umræðunni um þriðja orkupakkann staðreyndin sé að hann feli ekki í sér afsal á orkumálum eða lagningu sæstrengs forseti Alþingis segir ekki hægt að búa við óbreytt þingsköp í framtíðinni þingfundi var slitið klukkan tæplega hálf ellefu á laugardagsmorgun eftir nítján klukkustunda fund hann hófst á ný í dag klukkan þrjú og fer þar fram síðari umræða um þriðja orkupakkann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins tók til máls við upphaf þingfundar og sagði það vekja furðu að Alþingi hefði ekki verið upplýst um fjórða orkupakkann sem nú hefði verið samþykktur en þingmaður Pírata sagðist orðinn þreyttur á málþófi Miðflokksins og öllum rangfærslunum sem kæmu fram í máli hans það sem ég ætla að spyrja hæstvirtan ráðherra var hvort það sé ekki kominn tími til þess að ríkisstjórnin fari að verja þetta mál og hætti að skilja það eftir ég er sammála háttvirtum þingmanni um það að þriðji orkupakkinn felur ekki í sér afsal yfir orkuauðlindum Íslendinga hann felur ekki í sér afsal yfir orkufyrirtækjum Íslendinga það er staðreynd málsins ég skil vel angist háttvirts þingmanns yfir því að það er margt rangt margt rangt á flugi í umræðum um þessi mál síðari umræða um þriðja orkupakkann stendur enn á Alþingi og sér ekki fyrir endann á henni þingmenn Miðflokksins eru nánast þeir einu sem taka þátt í umræðunni við virðumst því miður vera bara á sama stað föst á sama stað þingmenn Miðflokksins halda uppteknum hætti og rúlla einhverjum fimm sex manna hóp í gegnum mælendaskrána og fara í andsvör við sig sjálfa og þannig týnist tíminn hér eins og ég hef áður sagt ég er kannski ekki síður hugsi yfir því hvernig þessi núverandi þingsköp eru að koma út í reynd og í framkvæmd og mér sýnist margt benda til þess að niðurstaðan af þessu og lærdómurinn af þessu verði sá að það sé í raun ekki hægt að búa við þau óbreytt inn í framtíðina þjóðernissinnar og græningjar styrktu stöðu sína á Evrópuþinginu í

flokkar nær miðju töpuðu fylgi úrslit kosninganna hafa margvísleg áhrif í ríkjum Evrópusambandsins

kosningaþátttaka hefur ekki verið jafn góð í

í ein tuttugu ár var ríflega fimmtíu prósent sjö hundruð fimmtíu og eitt þingsæti er á Evrópuþinginu reyndar eru þingmennirnir sjö hundruð og fimmtíu sá sjö hundruð fimmtugasti og fyrsti er forseti þingsins sætafjöldi skipist ekki jafnt á milli aðildarlanda Evrópusambandsins eins og sjá má það er ekki bara fólksfjöldi hvers ríkis sem ræður

heldur eru það leiðtogaráðið og Evrópuþingið sem ákveða sameiginlega skiptingu

þegar á þingið er komið mynda flokkar oftar en ekki blokkir með systurflokkum þvert á landamæri talsverð hreyfing varð á fylgi blokkanna í kosningunum í ár líkt og spáð hafði verið riðu þjóðernissinnaðir flokkar feitum hesti frá kosningunum á Ítalíu og í Frakklandi og Ungverjalandi fengu slíkir flokkar góða kosningu enda stendur hugur forsprakka flokkanna til að leiða saman hesta sína á Evrópuþinginu

það er þó ekki algilt í Þýskalandi og Danmörku náðu

dæmis ekki miklu fylgi á því hafði fyrrum formaður danska þjóðarflokksins skýringu og eru nú með sjötíu þeir náðu til að mynda góðri kosningu í Þýskalandi tvöfölduðu fylgi sitt frá því fyrir fimm árum birta flokkarnir sem eru hvað lengst til hægri og vinstri bæta

dýpri gjá

myndast milli ólíkra fylkinga það má færa rök fyrir

fögnuðu góðu fylgi eftir kosningarnar af sjötíu og þremur sætum sem Bretar eiga á þinginu fékk Brexit flokkurinn tuttugu og átta á kostnað hinna rótgrónari flokka flokkurinn sem getur ekki beðið eftir að komast úr Evrópusambandinu útreið breska Íhaldsflokksins í

er kannski skýrasta dæmið um að kjósendur noti kjörseðla til að lýsa yfir óánægju með stjórnvöld forsætisráðherra og formaður Íhaldsflokksins boðaði afsögn sína tapaði Íhaldsflokkurinn fimmtán sætum á Evrópuþinginu og vermir nú einungis þrjú og það var víðar en í Bretlandi

sem stjórnvöld fengu á baukinn með þessum hætti forsætisráðherra Litáens sagðist vera að íhuga stöðu sína og stjórnarflokks síns eftir að stjórnarandstaðan tryggði sér fleiri sæti á þinginu

forsætisráðherra Grikklands til þingkosninga í landinu eftir að flokkur hans laut í lægra haldi fyrir stærsta stjórnarandstöðuflokknum það var þó ekki alls staðar sem stjórnvöld misstu fylgi í Póllandi styrkti stærsti stjórnarflokkurinn til að mynda stöðu sína þá náði Venstre flokkur danska forsætisráðherrans Lars

Rasmussen flestum þar í landi nú þegar rétt rúm vika er til þingkosninga í Danmörku tugmilljóna tjón varð í Sundahöfn í Reykjavík í gærmorgun þegar stórt flutningaskip sigldi á

til siglinga í gegnum ís sem er talið hafa valdið því að tjónið varð meira en ella það er ljóst að það hefur mikið gengið á hér við Kleppsbakka í Sundahöfn í gærmorgun þegar tíu þúsund tonna danskt flutningaskip sigldi á bryggjuna og olli stórtjóni það sem gerðist hérna í gærmorgun var það að skip frá

inn í kantinn skipstjóranum tókst ekki að stöðva skipið og það fór hér á miðjan

stefnið gekk hérna inn í bakkann eins og þið sjáið skipið heitir skipið kemur reglulega hingað til lands en það er sérstaklega hannað til þess að sigla til Grænlands ekkert tjón varð á skipinu sjálfu það er sérstyrkt til þess að sigla í gegnum ís en það setur sitt mark á skemmdina já það er öflugra og þess vegna er

skemmdin þeim mun meiri já hafnsögumaður var um borð í skipinu auk þess sem upptaka af atvikinu náðist á öryggismyndavélar er eitthvað vitað hvers vegna þetta gerðist nei ég get ekkert sagt um það það var tekin lögregluskýrsla af skipstjóranum og þetta er bara eins og hvert annað óhapp

milljóna en Jón segir að það falli á tryggingafélag útgerðar skipsins viðgerð getur tekið um tvo mánuði en Eimskip hefur nú aðeins einn viðlegukant til uppskipunar samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu var strax gripið til viðbragðsáætlunar til að lágmarka áhrifin á starfsemi fyrirtækisins Jón segir mildi að ekki fór verr

kraninn hjá Eimskip jakinn hann stóð hérna og skipið fór ískyggilega nálægt krananum nú hefur hann verið keyrður burt og er kominn sunnar stefnið á skipinu hefði náð í

hann hefði getað farið á hliðina það hefði verið stóralvarlegt það hefði verið stórt mál já hefur svona nokkuð gerst áður hérna með ljótari skemmdum sem maður sér fimm milljónir Palestínumanna eru skráðar sem flóttafólk og yfir átta hundruð þúsund þeirra búa í flóttamannabúðum á sjálfstjórnarsvæðum á Vesturbakka árinnar Jórdan stór hluti fólksins er fæddur í þessum búðum og það býr þar andstæðurnar hérna hrópa á mann andstæðurnar sem eru afleiðingarnar af áratuga deilu Palestínumanna og Ísraelsmanna um land og hver á að búa þar hérna megin Al flóttamannabúðirnar sem voru stofnaðar nítján hundruð fjörutíu og átta við erum stödd í úthverfi Ramallah á Vesturbakkanum þetta voru fyrst tjaldbúðir en síðan þá hafa búðirnar byggst upp með þessum húsum sem við sjáum í dag og svo hérna á hæðinni hinum megin þetta eru landtökubyggðir Ísraelsmanna og það er enginn samgangur á milli

bandarísk stjórnvöld tilkynntu í fyrra að þau myndu hætta að taka þátt í aðstoð Sameinuðu þjóðanna við flóttafólk í Palestínu og það veldur þessu fólki áhyggjum um fimmtán hundruð börn ganga þarna í skóla þessar búðir eru

stærð og hérna búa að jafnaði svona átta til tíu þúsund manns við erum að labba niður eina af þessum þröngu hliðargötum

í búðum sumt af þessu fólki sem við höfum hitt hérna í dag hefur búið hérna allt sitt líf útlitið sem sem manni fyrst dettur í hug þegar talað er um flóttamannabúðir en þetta fólk hérna það býr samt við aðstæður sem eru eiginlega ekki fólki bjóðandi tekur þátt í starfi

sem hjálpa fötluðu fólki og þeim allra fátækustu í Al Amari á hverjum degi er farið með mat heim til þessa fólks og fjölmargir erlendir sjálfboðaliðar hafa í gegnum tíðina komið til að hjálpa til sameinuðu þjóðirnar reka átján aðrar flóttamannabúðir á Vesturbakkanum sumar þeirra líta mun verr út en þessar það eru dæmi um fólk sem hefur brotist úr viðjum þessara aðstæðna og flutt í burtu flestir eru hins vegar fastir þarna tillagan um tvö sjálfstæð ríki virðist fjarlægari en áður sömuleiðis krafa Palestínumanna um að komast aftur heim en þarna bíða samt allir eftir

einmitt því tækifæri nýtt björgunarskip á Ísafirði er nefnt eftir lykilmanni í

björgun áhafnar togarans Egils rauða af strandstað í Ísafjarðardjúpi árið nítján hundruð fimmtíu og fimm sonur hans sigldi skipinu heim frá Noregi björgunarskipið Gunnar Friðriksson fylgdi nýja björgunarskipinu inn Ísafjörð eftir fjögurra daga siglingu frá Noregi hvernig líst þér á skipið bara mjög vel mjög öflugt og

var varla lagstur að bryggju þegar hann var kallaður út vegna vélarvana báts úti fyrir Vestfjörðum á síðasta ári fór skipið í tuttugu og fimm útköll en þau hafa aldrei verið fleiri með tilkomu nýja skipsins styttist viðbragðstíminn sem og lengd útkalla þetta verður bara bylting það munar rúmum

á strandstað togarans Egils rauða undir Grænuhlíð í aftakaveðri árið nítján hundruð fimmtíu og fimm sextán skipverjum var bjargað í land við afar erfiðar aðstæður það sem var merkilegt við Gísla

var sautján ára því veðrið var

við sáum ekki neitt Guðmundur var í för með Gísla árið nítján hundruð fimmtíu og fimm sem og í dag þegar björgunarskipin tvö mættust undir Grænuhlíð við það sem eftir er af flaki flaki Egils rauða það var sonur Gísla Skarphéðinn sem að sigldi skipinu heim frá Noregi ég þekkti þessa sögu náttúrulega en hún var aldrei mikið rædd ég held að þess tíma áfallahjálp hafi bara verið að þegja nafngiftina mér líst bara mjög vel á hana

tek það bara inn á

þykir svo vænt um hana fyrstu tónlistarmennirnir hafa bókað tíma í nýju hljóðveri í aflögðu

íssílói í frystihúsinu á Stöðvarfirði þar verður boðið upp á tölvulausar upptökur með gömlum

rekið smiðshöggið á nýja hljóðverið fyrsti veggurinn var reistur tvö þúsund og fjórtán og hafa ófáar vinnustundir farið í smíðavinnu við finnum fyrir alveg ofboðslega miklum áhuga og það hafa nú þegar bókast inn upptökur þannig að það er hægt að byrja að bóka í hljóðverið það hefur tekið hálft ár enda tengingarnar margar hann

hefur meðal annars lagfært þetta sem fékkst að gjöf frá hljóðveri í London áður en stafræn tækni kom til sögunnar þurfti vél sem þessa til að framkalla bergmál enn einn af okkur verið með tekjur því það að reka og byggja upp sköpunarmiðstöðina er eitthvað sem við gerum sem sjálfboðaliðar í Kastljósi á eftir verður farið yfir stöðuna í ferðaþjónustunni sem horfir fram á

á verulegan samdrátt þar verða Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og Pétur Óskarsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu Jóhannes Þór segir að útlitið gefi ekki tilefni til bjartsýni og þá að veðri kalt liggur yfir landinu og verður svalt næstu daga sérstaklega norðaustan til þar sem dálítil él gætu fallið en í sólinni suðvestan til

hitinn að ná allt að þrettán

stigum líkur á vægu næturfrosti um norðanvert landið Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttirnar í kvöld Íslandsmeistarar Vals héldu áfram að tapa stigum í

Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir að eftir á að hyggja hafi ákvörðun um neyðarlán til Kaupþings verið röng engin gögn hafa fundist sem varpa ljósi á ástæðu þess að lánið var veitt litlu litlu mátti muna að tíu þúsund tonna flutningaskip sigldi á fjögur hundruð og fimmtíu tonna gámakrana í Sundahöfn í gærmorgun skipið sem er sérhannað til siglinga í gegnum ís sigldi á hafnarbakkann og olli tugmilljóna tjóni yfir átta hundruð þúsund Palestínumenn búa í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum margir við ömurlegar aðstæður örlög þessa fólks eru samofin átökum Palestínu og Ísraels og engin lausn virðist í sjónmáli þetta er bylting segir skipstjóri björgunarskipa á Ísafirði tíminn sé svo dýrmætur nýtt björgunarskip kom til hafnar á Ísafirði í dag María Sigrún Hilmarsdóttir verður hér með næstu sjónvarpsfréttir klukkan tíu og

Ósk Magnúsdóttir flytur næstu útvarpsfréttir á sama tíma við minnum á vefinn okkar punktur is hann sefur aldrei